بشيء يوم من الأيام، كان هناك أميرة، هذه الأميرة عثرت على خريطة غامضة، وكانت يعني تحب الغموض وتحب الإستكشاف، فهي قررت إنه يعني إيش تشوف وين الخريطة بتوديها وخلاص بتمشي وراها، ضلت يعني تمشي ورا الخريطة، وبالآخير وصلتها للأمير، واو!